Iyaa elaka eli haipopi paife aapa ohaipopi elaka loshikwanyama elaka aalo ndelinyama kovakulunhu vange olo yoo nalo velinyamene tatekulululwa nomeekulululwa oo ovanhu vaa vamandume yandemufayo ovo ngeenge okwa lombwelwa takutiwa otapeya omukwanyama aapo kapena omukwanyama hadi kokavango kapena omukwanyama hadi peni aakwanyama atushe ovava ngoo twayandja eengaba detu na angola. hano olina oo olina ongushu unene shaashi olo elaka konyala mo namibia hali popiwa fiyo okoshilongo shimwe shililile ngeenge owatale omalaka ahapu aatuna moshilongo omu aaxuila aaike omu kakele oshikwanyama otodulu oku mondjiva otopitimo aike ndee natango oto hangemo ashike omukwanyama tapopi elaka laye. hano oyo ngoo nee oinima imwe iholifenge oshikwanyama lela natango ngeenge owatale ngeenge omundjailongo teya mo namibia tiilongo elaka loshiwambo ohakendabala lela lela okupopya oshikwanyama osho hashiilongwa tete shoo osho ondiwete kutya nalo elaka lipu ohali ohalinane vahapu ava veheshi o- o- o oshiwambo opo ngoo nee navo vaa navo vakendabale okupopya oshiwambo ngaashi vakwao aveshe nomokwiimba ngeenge owatale ovashikingalo vahapu ota viimbi ndee kutya nee keshi omukwanyama oti ota otakendabala lela naashi tiimbi okuna ashike okwiimba moshikwanyama hano elaka loovene oolo olina ongushu lela iyaa